So mi nani un inni yanndere altine ko waraata dow hore am kanjum woni kugaal mi ummoyto daga bimbi mi loto mi dilla inaare kugaal. Nyande altine mi wodi habaruji, min woni edita e yande nden.